Kalume manang tanoi kam nuk sinsinuk aro we tokon aiwes lo mit witlo mot kam ri tokon gnare gare kulu sege <hesitation> vivilai isege sotot no kalume lo lana amok sinsinuk ina tamai lo gun no gewek ga tok tamai akas emok kalume sotot ina nok pasal usege lo mana gun ina tonginta lo lana nuk tamai. Inang inang tuk lo gun motongit popo e latapungan ina kalume sotot muk lak alu ina lana pana ina pasal usege kari tongintol lo lana vivilai ina tamai manang tara manukas mogonao kalum aro ina mogo sege lo vivilai ina